Injo nakke biasa punna lan jama a <hesitation> a kaddoro a rolo <hesitation> anganrea rolo jari punna maingma injo anganre <hesitation> mulaima injo njama injo jadi punna nganui isse injo punna nganui injo tenagaku injo <hesitation> nganuki isse <hesitation> mari-mariki mari-mari rolo taua jadi punna nganu isse injo dilanjut injo jamaia <hesitation> injo pole punna la pakkaddoroa njama <hesitation> punna biasa puna lampa a lurang kassi <hesitation> biasa injoji minum-minumanga kuinung <hesitation> minumang anukah biasa power f biasa teh <hesitation> teh kotak injo-injo biasa pakaddoro ya injo pole biasa <hesitation> pakaddoro a ka punna la gajiamma injo punnakan ceritanna injo punna lampaki anganu kassi <hesitation> sigarobak kah ta lima sabbu si garobak jari punna nguppakki injo ta ruang mpulo <hesitation> ta ruang pulo garoba siallo <hesitation> sikura memangmi injo penghasilanga diuppa siallo injo <hesitation> injo pole pasemangat injo punna <hesitation> ruang pulo garoba injo <hesitation> di laling injo punna sianui, <hesitation> ruang pulo garoba memang iya sih <hesitation> anu <hesitation> rie tokja mangang-manganga <hesitation> mangngan a iya ka la dikurami todo <hesitation> haruski <hesitation> tettaki pole semangat kah injoji pole doi a la diuppa, punna tala semagatki anre diuppa doi, anre penghasilanga, jari injoji nakke anungku, punna la nganua <hesitation> pakaddoroa <hesitation> nginung mange biasa.